Egipto oa pañandepo juri araroipe mopeti eta saupopa pandepopa mboapi <noise> arasape jaereta icapital jaeko kairo jaema imiarireta arabe <noise> pe jareko ikorepotireta jae <noise> libra egipcia kua Tëta oï africa Asiape <noise> jaema jaereta jaeko medio oriente pegua guinoi <noise> jeta imonumento <noise> reta, arakae <hesitation> oparaiki tétärevaereta imiarireta jaeramiñovi guinoi jeta mbaeyekou reta arakae iyipireta oeyavae.